<hesitation> ini mi wɔ arika iyi rishi mate kuye ogwu awanyi kuye ngwu awanyi me ba bwɔkwɔ aku mba bwɔkwɔ ɔyi edawo okanzuma mate edealer ki na eduwo mafi mba idan gba kina eduwo mafi mba ki fye mose ki fye mose ki ya awanyi idan gba ki ya awanyi ki gba ki nyayima mu kuse idan ki boyi mukuse akayi ogba ofuloyinza mu oskeli idan ofulo mo oskeli mate ulu uwu bwɔkwɔ uto ekeyi owunzu oo ulu usafi te o ulu ɔle utote okpayi ma nu okegi misali ɔnene okegi oya u ede edubu ko kowa oya mu edubu ea ederi elɔ ekeyi okpangha yima te to kugbuhunghɔ ku to ekeji te kaza okpajuma ɔlu uyite idan ulu ɔle gba ohada mesu idowo ele ishi eduwo te kasa gba ki wole kiya tayi mbafo rgbuhu ko epyo ko egbuhu ela ko egbuhu endo idenpend yadda bwɔkwɔ ɔnu uwufo ngɔ fya ewulo gyɔo to ɔnu uwu ngɔ fya ewulo gyɔo ta tayi gba edowo ba olisafi ngɔ edowo bi yi gyɔo ko ngo fya epyo ko ngɔ ba ngɔ fya ela tayi gba eduwo gba o kpangha yi male gh oshingo le yadda bwo kiwo kena to kiwo tayi kuye bwɔ kwɔ arika gba awanyi ba iyi mu femo budu sosai anu kiya yi ko egbuhu ashiri ɔnu wufo kiya ko egbuha xukpela ɔnu wufo ko egbufu ukpendo ɔnu irishigba riyi she afi epyo kiya egbufu ko oderi ko ederi epyo la vuwe pepple k kpalayi elu kinkwo kwo ki woyi tayi to mate kye gba kolo mu isheyimo ekeyi awanyigba lpara la igyima to ɔnu wufo ngɔ fya yi gyo gyo tayi fo ɔnu wufo ngɔ fya ko mate ku ghufu kukpenyi bingha ɔnu wufoma gba apula ilomu ishirima gba isheyi mo ɔnu wufo ngɔ fya mate kugbaji ku nyi to gba yadda kiwo kena to ekeyi ki shemo tayi kuye ugwufu kiwo ki ya ekashi u kiya oshi nzu eduwo kika kija ekashu u mose ide ki ya ekashu u mose gba ki boyi mo ofulo yinzu mu oskeli ide gbo ofulo yinzu mu oskeli yadda bwɔ kwɔ eduwo iyi bwɔkwɔ ngɔ ya awu ofulo ngɔ yi mo

Igyi iyi lɔri ndu riba a gba miyi mu iwo mo le to mate bwɔkwɔ mi yi mu iwomole ide gba mi mu ilomo imi miyi mu owe irimo mu arika iyi wo iyi rishi ele mi yi mu ify ama bwebwe bwe miyi mu lo mu kenzu gba kiyi mu izema ki sheyime le to ki wo tayi kinzu mate kiwo yi e kuye kugba ku bo ekeyi ukpo rito etomu mbafo ko ukperito edo to momo kuye ku kpokgo mate ko owulu kinze ekeyi to ki fe mutu ko mate onzu wufo azate awulu utu mu ovya uwu kwoze apara la iwulu ma bingha eloge mu ewulu ma ide iloge mu iwuluma tayi ekeyi a kpalangi elu ide akpala elu kwo kwo ekeyi ki shiri maa ko kiwo ovya ukenyi gba ki shirima ekeyi elogemu ɔyi ilomo ide gba iloge nw ɔyi ilomo gba epugi mo to ekeyi elomu ewayi efwama elo mu awayi efwama ide gba afwa awayi ma tayi me-e to ekeyi mate kuye ugwu bwɔ ukpo bwɔkwɔ eb fomo-o ekeyi eto eyi azate to wu wa la eyi ala eyi tayi-e ekeyi eso mo eso mo ekeyi akpa omaeni akpo omageni ma tayi to ekeyi erigbo la kuya ngwu ɔse igbe ma ide a mate ɔse udu ugbema ekeyi egbe eto eyi ige agbe ɔse ma to imate ɔse ugba la riyi ugwu epo egbe to eyi <hesitation> gba wu ugwopo to ekeyi ewiri enyi ide ukpo elo mu embi efumo ide elomu kwɔ bulɔ ilomu kwɔ bulo kyate evya ike-e kuye ugufo tayi oso eshi eshi ya ela de ipara la epu ikpomo zuwa ovyo uwodo de l para la ele ikpa lama eke ki zayi ma ki kplala elu gba ki zayi maa eveyi kiwo mate afi eranda mafo kiwo afi erodo mato iyi afi uwu ekeyi ki para la iwawa ide gba ki lomu lwama fayie ki zala agara ki vuyi ma ki viyima ki kpala yi elu ide ki kpala yi elu ide ki kpalayi elu tayi e to iyi gyɔo me ekeyi moto anyo ekeyi ki kuyi ki fu ekeyi ki reyi mo ɔkwu ki kayi. moɔkwu ki gbo yi ma ogboyima gha ki nyayi mo gba ki gha ki boyi mogba ki nyayi mo gba ki gba ki boyi migha ki gba fuyi monu ide gba ke fuyi monu ɔnu bwɔkwɔ gba ukpo eshingɔ ngɔ ri mu udu ukpo eveyi ngɔ pwate ɔnu gawu ngɔ kuyi ngɔ fuyi kiyi kpenyi ngɔ kuyi ngɔ fuyi mu ugu ekeyi ukpo agba ala onu ugwu opo ekeyi ngɔ gba ngɔ wayi ekeyi ngɔ gba ngɔ fuyi to ngɔ de afi epo enuyi agɔ ri udu ukpo kena gba ngɔ. fya ɔnu le Ide gba ngɔ wo osa ukpo ala ɔnu mo ngɔ gbo eshima ngɔ fuyi tayi mafo ito afi elo ngɔ ma ɔnu mo mafo ito afi elo ngo ma ɔnu mo mafo ngɔ yi mu ilalama de ukpo agba ebo-o ngø yi mu ilalama de ukpo agba ebo o to tayi gba ngɔ lo mu iwomo le eshi iyi fo ma ki gbo rinye ji i ito esati epo ngɔ yi mu izomo mɔmɔ bene mune ba enzu olo asa a olo asa ba oye mu iyi mo eshi kuma mo gba idi shirimo ba tayi gba ki lo mu shiki iyi egba iyi utu ba egba iyi busɔkwɔ iba owahala la eshi mo to ekeyi kigba ki gba ikpakpa ikpakpa ele ide gha ki soyi mo kiya ki kpa omgeni ekeyi kekelele ubuture agba awala omageni uwufo oyawute oselect ngɔ gba ngɔ fya wu ide ngɔ fya tayi e to ngɔ gaidama ngɔ gbe ɔse fo ekeyi omageni ngɔ fya ko kuji eka koya kiwo tayi ta gba ki ko ko kiwo le to ikpakpa iwo evya ela zuwa ovya uwu wodo to ngɔ para la ekumo bengha har kafi ovya uwodo ubi kbomo ɔzate uwɔlɔ to ishirima ngɔ mu de ngɔ vayima Ngo vayi ma ngɔ fuyi mu ngɔ fuyi mu ɔnu ɔnu ugi ulayi ma kuyi kungu iji idi ye mawu ki bi mu iewo ki kpolo eturu pi gba ki ko mu bima le eyi ikpasha sha sha eyi ire sharu sharu gba eko kpayi oto oyo oluyi mu elu kpalama le onɔgɔyima ofyamata ofiya mayi mata tayi e ekweyi ɔgbo ofu yi momu eshiri ishiri ma onye nye de okuyima oloyi mu egbufu ekeyi ki gbɔyima ki gbɔyimatayie ekeyi oyi yi olo mugu ide gbangɔ fiya yi gyɔo to iyi fo ngɔ toyi ngɔ remu rishi ngɔ yayi ma ngɔ sa obu kata uwu ewungo iyi fo kuma to ngɔ te ele aku iyi rimo ekeyi iyifo ngɔ shiyi bi aku irimo ki gba kiri mɔmɔ kuye ugwu bwɔkwɔ kiyi mo awu ki du oyaye uwu isu oyaye uwu isu anghole imi mi wowu she mi isu iyi fa fimi kuye kungu ume tenzu ki gba ewu iyi luau kuye miyi mo mu imesheri wu ɔvɔgɔzu ewu lusu egba ki gba ewu lusu tayi ji-i ki saba harimi mi kwɔle oshi mi isu iya mi iya fafami teimi mi gba tete kowane kari to ewulusu kigba mate mu ovya uwurowo ki para la ewulusu egba egba isu ji-i ji-i ovya vworowo ubomo ovya owuranda ɔbozote ovya uworodo Ogba ewulusu iyi okyara ngha to ovya uwuwo tayi gba lu gba ewulusu iyi okyarangha imbwama tayiy ye kuye kwɔgu uvpa ambwa enu embwamangha to ewulusu egba tayi e gba ukpo aba aba azema to ekeyi esu iyi bwɔkwɔ hu rige bwɔkwɔ ɔwu ekeyi kuye kubo mate ovya uwu kwoze har mafo oyi ye olu esu mu ovya uwu kwoze mbafo kuma olo esu mu ovya uwola mbafo olo esu mu ovya uwodo mbafo olo esie mu ovya uwodo mbafo olo esu mu ovya uwɔlo to onzu uwokɔ elo gba zwuce la kuye zya obwa ko mu uwurenyi amma enyi mate owuche la kuyengha kena to ide ngɔ mate esu ele gba oloyi tayie kuye kubo ukpo etumo-o oze ukpama mu ewulusu ose ukpama a udo igbema oto eyi eveyi ogbe uwu ma ide gba ogbewuma tayi-e kuyi kugba kubo ogbe agwu opo kuye kugba kugba kubo ogbe ugu ola to eveyi ukpo elemu etumo de esu ipara la ashi ifu mo esu ifu ashi kidi ekeyi to kule mu ifemo kulemu ekyomo bete bete ku fema kushe meji ilemu. ifemu ishe meji ilemu ifemo ishemeji to ekeyi mate mu ovya uwu randa kuye kwɔgu aku ovya uwu embi to mbsfo mu ovya uwu randa Ko gba amate ota ma ekeyi azate eto koda ere mum ekeyi aate esule afama ngha to kuye kwɔgu umbaso kunzu ide gba otama mu esu ovu ovu de to ozɔte oremapiri okama mogba ogu esu ele moyi ɔguyi moyi osalayima iyi fo otayi eji iyi fo otayi ejimo ekeyi oto ole apiri de gba uwe uwe eto eringa le to kuye. kwogu uwe aka mutu de a vu bingha kena opara la irimo kena gba owoyi tayi yi-i oneka ubi woma mate oneka uwɔma mtae mu ovya uwu wola ukpenyi ekeyi ɔzɔte to esu opara yi la igbema bungha ekeyi esu ole yi mu igbema ide ogbeyima ekeyi ola kworipa oku okpalayi elu okpalayi elu mɔmɔ tayi e to kuye ekeyi idegba obo mogba ko kenzu emeshere ma ɔbza ngha te to la kiso ka kitto lusu ka nyayi gba okoko owo tayi mbate nzu gba okoko owo yi ji-i ito lori ndu riba mi mulo mo midu esu miwo oyaya usu mi du esu le Ishe mu lori lo uwo uwo ukpela ma ɔyi oyeye uwu mbetenzu kuye gba kubi bo akeyi aywamendo ngha ekeyi obo owala yimba eke yi oka munu o de okwunze isu mo isu okwuyinzu mo iyito ngɔ loyi mo mu ewu o o wa ngha yima ekeyi ofula endo iyi fo kgɔ gbeyi ngɔ gba ta eluewu kubu ngu isu ofula endo endo gba okule keba teba iyifo endo okwu ji i idobo mo ekeyi ogbo otayi oyi to ole mu woomo tayi ole mu iwomo tayi ole mu iwomo tayi ole mu iwoomo tayi ji-i luri ndu. riba ekeyi isuikoma iggi ma bi ngha isu enzu ilomu igyima bingha ilo mu igyima bingha mbafo ma memi yi bwɔko ebarana igama oyi isu fo isu iyi fo bingha to isu iyifo ekeyi lonzu lu lo mu ifemo lonzuloe tɔ ifemo bingha lonzu lu lo ifemo bingha mbeenzu ogba erogo kuye ma eyi mo okpala yi elu ofya onzu uwu bwɔkwɔ aya mo orago okpalawu elu tayi e onzu uwu koya eyi mo ogbo orawu olu mu egbhuhu gba mu riyi bwɔkwɔ omate akun Ekweyi ɔte to lo lowu mu egbuhu ka lo tawu mu opa uwembi okoko owoyi tayi kuye kushe shemo kushemo kushemo kushemo ki mayi te akun kiya mo mi mate indamine bomo kuye kubi bo ekeyi lozu lu lo mu ifemo bingha ekeyi enzu lomu mi yalozu bingha enzu lo mu mi ya lozu bingha enzu lo mu mi ya lozu bingha ah bike ki wo ngha bwɔkwɔ enzu oya lazu tena ashe akun kiya bɔkwɔ kisa akwembe ndo ogan zu bingha ifanzuma bwɔ kwɔ ki fya kiya igi bwɔkwɔ ifɔte ki gbagyi kuye kimgu bwɔkwɔ okuyinzu bwɔkwɔ kiya tayi fo awu bi isa gba lozu lu lo mu ife mo bingha to kekelele muna muna meji iyi bwɔkwɔ ngɔ ka uwe uwe iyi mu iloga uwu lozu because a kiya igyi rimo gyele oreji de ki do enzu moto cos riba rigye rigyɔo mu kudu kwɔle kuje irimo ki do enzu mo to ba so akur enzu mbipi gba ɔgbenzu edoma le ki shemo tayi ki sheyimo tayi kuye kgusufo mbetenzu ogba olo amegba kyate ogba ensu te oloyi ane gba mu ambu yi aweyi olo anegba ambu yi aweyire akeyi ukpo elo mu etumo de ibiyi ibi yi de kuwa ma de ku te mu kuweyi ku te mu kuweyi de ku she mo kushe moshi ji-i ke ka moshi ku le mu lyama ku lemu iyama tayi e ekeyi ku wala ekulu Ji kuye yi ku bi bo-o ekeyi mata kweyi ngwu kwɔ oneka ngha awu gba owo eduma yi le obwɔ yi ma oshinzu epuko gba kiya ma moshi gba kile mu ebema ne ekeyi ki fumeji fumeji de ekeyi kiya okpele elu okuyima mu egbaje oku lu lubirɔ oboyɔ mogba obiyima obiyima tayee ogyigyi mamarɔ ekeyi oyi kuwo mbafo ori kulɔ kuye kwɔgu oyaye uwu bwɔkwɔ apula eemagani ide yi mo awu yi ori ye kulo luko gyɔo eveyi iyi momɔ tayi ɔnu kwɔ oyi ughoh de ogi momɔ ɔnu kwɔ oyi ughoh de ogi momɔ onu kwɔ ɔyi ugoh de ogi mɔmɔ ovi mɔmɔ tayi mbafo kuye gba uri mi wo haye mbafo ogba enze eyi ekwu u onzu uwufo afya ko egbulu ukpera mbafo ofya ko eghuhu ukpedo mbafo ogbwɔ egbuhu oderi to eto eyi fo ayayi ma eto iyi fo iyi irimo owo tayi ji i kuye kwɔgu gba ole mu iwoo le mbafo oye mɔmɔ kuye kugba kule mu bomo ekeyi ogba awanyi awanyi ele ogbayi de kuye ngwu ovya oranda ogba awanyi le Igbema yi ogbe mate ovya uwma azeyi o inkpenyi ovya uwo lukpenyi gba ushe bula ikama mbafo tayi ushe bula ibomo de gba ogbele gba oko owo le to kigba kiyi mɔmɔ tayi mbafo ogba ogbako mate onzu uwufo iyi kize ngye eku-u to ikeyi azangha te opele le aguru gba wa gule agbewuma kpoto egu-u aguru ide egu aguru mate yima iwo mate kuye kugba kuya la gu anɔgɔyi ose ma ide anɔgɔgi ose ma kuye kwubo- ekeyi iwala ɔkɔ iyala ɔkɔ mere ekeyi ifara la imuma ji-i kuye ku bwo gba ikɔma ekeyi azeyi ma tayi igba iyi gyɔo e kuyi eri mu aya yi na ayayi ma aku eduwo eduwo enyi aya yi agba aya kiya igifo onzu nufo azate ayayi matayi aya yima tayi ekpolo eriga la eme u onzu wofo azate aya yimata yi a biya la eduwo iyi omakarata la emeu onzu iwfo azate aya yi matayi we to mɔmɔ wa ra la kokpa aba wa korpa dayawa onzu mbato oyi tayi kiyi mu imama kuye gba Ku shemo igba ifo iyi muciwoma elomu iwoma okeshioyin oyiri ele iwo iyifo iwo iyite iwo ekeyi uwe uwe alomu igbama iyi mate ishengɔ onzu wuto angɔle eyi ya agbama ekeshi egba endo onzu wuto agba eshi agba agba ikpakpa agba oshata agba orogo agaidam agba agba ko akwu awanyitu ele agba agba me mi mɔmɔ onzu kuma utu ukpenyi ushiusu eshi eso ikpakpeme mi mɔmɔ eso oshata me mi mɔmɔ mu utu ukpenyi kena onzu wufo akale eso oshata kekenke onzu wufo kuma utu eso ikpakpa kenkenki onzu wufo kuma mu utu u eso isu gbe elolee abuwo kena egba a kagala kiya gyewafo mɔmɔ mɔ onzu wufo kuma idagba erige agba orogo mɔmɔ a gba eso kiya igifo mɔmɔ fo onzu fo kuma ide gba awenyi gba wa gba le eso kiya ngifo mɔmɔ mo onwkuma agba eto agba eto eku u eto agba eto eku u eno elema ma oya yima tete aku eduwo okoko ogba ewiri ele kinkwɔ kunkwɔ mbafo tayi ogbo yi mɔmɔ ozate ogba Atumuturu eto utu gyɔo ekeyi agba atumuturu inyi ma akee eduwo tete oyaryima mu rishi onah eduwo mbafo ogba akpokɔ akpokɔ ele mate kuye ngwu ovya uwola ekeyi oremo oku ekeyi ɔgba kinzi ide gba ogbe kenze ide gba ogba kenzee ekeyi eyi inyi o toyi mɔmɔ ide eto eyi enyi ma mɔmɔ o ekeyi eloye mu embi gbo mo kowanekofi de erimo moku ogi embi ekpoyi okowu embigbo tayi ekeyi yi ikpama ide ikpama a ekeyi ekpolo aweyi akeyi e fulo ɔbula ekeyi aku kude akeyi ekoko efuyi embi ekoko efuyi le ilo mu kyomo ile mu kyomo ile lo mu kyomo tayi akeyi mata ovya atwurenye ekeyi eluwe. onu embu egba ide ilomu embu igba ma ekeyi agbemɔmɔ agbe mɔmɔ de eri ebo gumo mutu to ambwa igumo tayi ukpo ba eloyi mu embifomu ekkeyi inyama ukpo. ba eto mo efya ble ba ikpomo amma ukpo gba etomu gba nga gu gba etomo mu kuye kwogu de ekeyi inyama yayi inyama kuye ku bo kuye kugba ku bo ogbo mu yi ota wu kuyi gbagba kubo o fya omagena uwu ekulu omageni uwu ekulu mbato ofya gepyo omauje geni uwu ekulu mbafo ofya guje ela owu yita yi ekeyi kuye gba kubo-o de iwa la ekulu iwala ekulu ede ifara la imuma para la imuma de ilo mu ikyomo ile mu ikyomo ile mu ikyomo si i ekeyi epara la ekwo l para la ekwo de ekeyi elomu imbomo ile mu imbomo ekeyi ori ogbe ogbe yi de onya yi mogba ofuyi mo onu to igbi iwo afyi koafyi eto iw efyi uwo igbi embomo ogba ori ogba obe ogba obe ogba onya yi ofuyi mo ɔnu to amma akpokpɔ kuma saidai onzu uwu kwɔ iyi ngɔ mo shaririri so ki yi idu gba ki bele akpokwo tayi gba ngɔ be yi ji i ngɔ be ji i ngɔ gba bgɔ be ugador mbafo ɔbe har kiye elɔ gba owle ofu mo ɔnu ishirima ofu mu gbuhu okya mu rishi oya yi ma

Ide ngɔ gyita ngɔ ya wu ma lewu lewu ngɔ be wuma lewu lewu ekeyi ngɔ fuwuhu mu egbuhu onya mu rishi oyawuma tete ngn ba ngɔ gyiteko gbe wuma tayi ko be wuma ekeyi ngn fuwu mu onu ngɔ be wu tati ekeyi ngɔ fuwu onu ngɔ bede ngɔ fuwu mu onu ngɔ kuwu ngɔ fuwu mu onu ngo kuwu ngo fuwu nɔ ɔnu tayi ji-i ishiri ma mato ishiri ma efafa mo oshata ko aku afi daya. daya ishe bula afi erinyi ngɔ yi mu ifumo mu ɔnu ji i wufo osati gboro ngɔ yi mu efuno mɔnu de gba ebe shirimale eshirima tayi de ofu u mu gbuhu efu-u mu egbuhu tayi de otowumo ekeyi okawu mu rishi ogamu ma inyi anga gha aku ɔguze uwu eduwo tete mbato ogbo oyi mɔmɔ ogbo yi mo ozate to a mba ogba ko aki anegba mbafo ozate to ize gyele mune yi ki mu ekpomo awu de ogbe ewiri ko aku onji mbafo ogba anji to anji gba ogbayi tayi de oso mo ide gba osoyi mo tayi ekeyi ukpo etumo avidoyi ma de ikomu iwoma ide gba iwoma eke ogbese ogbeyi ose ma tayi gba kuye kugha kubo akeyi kuye ku kpokya gba wala ekwɔ kuye gba ku kyɔloma kgwu oneka tayi ekeyi obi yi ma obi yi ma ɔloyima kye kungu ki ba mu eri bo kekele gba oysa la iji gba obi miji le mo mu eribo gba ki be le to amma c vgɔmo saidia mgɔ yi idu mo ivyɔmo egba enyi tayi tayi ajiri ogba yi. kengo tete to bafo kuma ogba awa awa mate ngɔ spyi ovya uwurenyi ekeyi ngɔ so awa ngɔ sai dama gba ngɔ so awa ma ekeyi ngɔ gba omageni ngɔ gba omageni kuye ku bo ngɔ gba kpa omageni uwu fo eyi mɔmɔ oya wu te odeme ngɔ bwo ngɔ fya wu tyi e kuye kubo ekayi ngɔ gba ngɔ fya to ngɔ gbe ose fo kena awa gba ngɔ oso yi tayi gba ngɔ fu bire bere ngɔ wala yi mo amma gba ngɔ fu gyɔ gyɔ kuye kubo de ngɔ walayi ma to awa bi yi te ko ukpori to etumo mu ovya uwoddo gba ngɔ so yile ibi ma sai ovya uwu uwo la wopyo Awu kuma ngɔ biyi ma tayi mu kwɔ da ku fiyi meji pyo ekeyi ngɔ coyi ma ngɔ lcu yi ngɔ kpalayi elu ngɔ kpala yi elu ngɔ to etibo ngɔ biyi ma ngɔ biyi ma tayi ngɔ fuyi mu egbufu to mbafo ogba utu uwu ku-u onzuufu uwo wufo wufo afya yi eghufu uwo wufo egbufu asiri wufo afya egbufu uwekpendo mbafo ogba awa ofya egbufu ederi epo mba ogba egbufu uwekperenyi oyi iyi yadda bwɔkwɔ ekpasu ngɔ iyi ngɔ bude la utu bwɔkwɔ ubohle ngɔ fya ba ngɔ fyale yadda bwɔ kinko-ko bwɔ kiwo kena so yadda bwɔkwɔ iyi kwɔ mi me mi gyi li iso kena mu kenzunzu nga ajiri <noise>